Raha managny hôtely na trano fisakafoana ka anahy io hotely io! De raha andrahoiko amignao aloa zany da gne vary satria iny efa foto-sakafo gne isaky gasy iny! da e laoky no hovavako! Mety hoe vary sy henakisoa sy ravi-kazaha, da mety hoe vary sy voanjobory, vary sy trondro, vary sy hena io zany no hovahovako hampifandimby e.